نالے تے صفائی کرنا اک محنت طلب کم ہے۔ جو گھر دی صفائی اتے صحت مند ماحول لئی لازمی ہے۔ نالیاں وِچ کچرا، مٹی، چکنائی اتے ہور گند پھس جاندا ہے۔ جس کرکے نالیاں وِچ رکاوٹ آ جاندا ہے۔ اِتھے نالی صاف کرن دے کجھ آسان طریقے دِتے گئے ہن۔ گرم پانی نال صفائی پہلا نالی وِچ گرم پانی پاو۔ اس نال چکنائی اتے گندگی تھوڑی نرم ہو جائے گی۔ بیکنگ سوڈا اتے سرکے دا اپیوگ کرو۔ <hesitation> اک کپ بیکنگ سوڈا نالی وِچ پاو اتے اس توں بعد اک کپ سرکا پاو۔ یہ امتزاج مل کے جھاگ بن جائے گا جو جمی گندگی نوں نکال دے گا۔ کجھ منٹاں تک روکو اتے فیر گرم پانی پاو۔ پلنجر دی ورتوں پلنجر نالی دے مُنہ اُتے پاو نالی دی رکاوٹ نوں ختم کرن وِچ مدد <hesitation> ملے گی۔ نالی صاف کرن لئی اک کیمیکل ہے۔ بازار وِچ کئی کیمیکل دستیاب ہن جو مفید ہن۔